दो पहिया साइकिल और कार में ब्रेक कैसे काम करेल। वो हाइड्रोलिक फ्लूइड के पाइप के सिस्टम के माध्यम ले हर पहिया। म ब्रेक के बगल म स्थित आन चौड़ा सिलेंडर म छिड़काव करे जात हावय। ये हाइड्रोलिक सिस्टम ब्रेक पेडल म तको पैर के बल इतना बढ़ा देत। हावय के ब्रेक लगाये जाथे अउ कार रूक जाथे।